Iyeq tinroku biasana paling ceddeq iyaro limaq jang naikia normalna arua jang nasaba deq nulle iyaq narekko ceddeq lalo tinroku sippada seddi dua jangmi nasaba <hesitation> deqni massamangaq narekko ceddeq lalo tinrota doktoro e makkekda to i iyana tau e narekko maeloi makessing aruaq jang tinrona sisso iyena biasa tau e engka malasa nasaba deqna makessing tinrona